بحس اكبر مشكله بتواجه العمل كله هي مشكله المايه بسبب المشاكل الي حصلت بسبب سد النهر اا سد النهضة بين السودان وبين مصر ف اكتر مشكله دلوقتي ممكن تهدد العالم هي مشكله المايه ف أن شاء الله الحل من عند ربنا